هوايتي المفضلة هي القراءة, أستمتع فيها لأنها تأخذني لعواملٍ مختلفة, وتخليني اتعلم أشيا جديدة. أحيانا أقرأ رواية، وأحيانا كتب عن التنمية الذاتية. كل كتاب يفتح لي آفاق جديدة, وأحس أني أعيش تجارب شخصيات. بعد القراءة، تهديني لحظات من الهدوء والتركيز وهذا الشيء مهم في حياتي.